Eh <hesitation> 'a felicità. 'A felicità è 'na cosa soggettiv, mo che si dice o no dicimm in general 'e sord ponn accattà parecchie cos, 'o mangià, 'na casa, che quella è nu bene necessario. Senza 'e chell nun putessem sta buon. Però 'a felicità vera e propria secondo me è n'ata questione. Ten a che fà più che altro cu 'e cristian. Quando <hesitation> quando staje buon cu 'a salute ovviamente e poi quando staje buon cu l'ate poi è 'na cosa che ricostruisci chian chian. Ovviamente senza sord, si nun tien 'o magnà, si nun tien 'na cas, si nun tien 'na fatic, 'na cos, 'na machin p' t' movere o quant'altro staje male. Però se invece tien 'e sord e tien sti ben 'e prima necessità nun significa che, che che cu 'ati sord riesc a essere felici. Chest è, chest è n'ata cos, p' me 'a felicità appunto è <hesitation> è quando riesco a sta in salute ovviamente p' me, p' 'a famiglia, quann riesco a sta cu 'e cumpagn. Quando s' pò condividere nu, <hesitation> 'na serata tutt quant insieme, quando s' parea, ci si diverte. Però se pure teness 'na barc 'e denar nun me ne facess nient si nun teness cocched'un con cui condividere.